Ndikka mi voldi be dabbaji ngam mi nana ko be viyata pat min yewta chaka amin. tomi nani ko dabbaji mai voli, sai mi yewta himbe